<hesitation> Iaho manko tià- tiàtià miompiompy raha io avao a, iaho zany atramzao aloha da mbola sady ma- miompy aomby a, f'izy fosiny zany sy Antananarivo aty fa am- <hesitation> ame sisign'agny, miompy akoho, miompy bitro a, miompy amboa iah, e piso lahateo me sha, da agnatisany, da misy fotoa avao koa iaho amign'ao niompy <hesitation> lambo, zao aby raha iompiko amin'io alo, tiàko aby zany refa raha da tiàko gny miompy an'azy.